Yandepuerevaera ya <hesitation> yayemboe ñee piauvaere yaiparavota kianunga ñee rako <hesitation> yaikatuvae <hesitation> javoi <noise> yajata jokua oikatu imiari vaepe ani oporomboevaereta ipuere vaera yandemboe javoi yandeko yaikatuta mbae ñee jae oyekuatia oivae, kiaraitako ñajaatavajare kiraiko yandepuereta yaikua kua mbae ñee oipota jeivae <hesitation> jaema jokogui yandepueretako <hesitation> arañavo <hesitation> ñajaa ñai, ñajaa ñai, ñajaañai jaema ikavivaera ñanemiari pipe, mbati yayapo kua yave ngarako yandepuere yaikatu <hesitation>